چائنا کا کلچر ایکدم پرانا اور پاورفُل ہے۔ پرانی پرمپرا اور ٹریڈیشنز کو لوگ فالو کرتے، دھیان رکھتے، بڑی فوکس سے فلاسفی کو مینٹین کرتے، ریسپیکٹ کرتے ایک دوسرے کو۔ ٹی کلچر زیادہ ہے یہاں پہ؛ ٹی کو ایکدم زیادہ مان کے پیتے، ہر موڈ کے حساب سے ٹی رہتی۔ کنگ فو مارشل آرٹس رہتا؛ بروس لی، شاؤلن مونکس اور جیکی چن یہیں سے آئے تھے۔ یہاں کی مارشل آرٹس ایکدم کریزی رہتی، اور انہاں کا اسپِرچول پریکٹس بہت زیادہ رہتا۔ فیسٹیولز اور سیلیبریشنز میں چائنیز نیو ایئر کرتے، مِڈ آٹم فیسٹیول کرتے، ڈرائگن بوٹ فیسٹیول کرتے، تو ایکدم دھوم دھماکے سے مچاتے۔ فوڈ کلچر میں چاول رہتا، نوڈلز رہتا، اور یہاں پہ دو چَاپ اسٹک سے پکڑ کے کھاتے، اور انہاں کا سواد بہت زیادہ پھیکا رہتا۔ ٹیکنالوجی میں تو اتنا آگے، انہاں کا اتنا آگے، حد سے زیادہ آگے۔ ٹیکنالوجی میں ای-کامرس ویب سائٹ، الیکٹرک وہیکل، انہاں کے پاس سب چیزاں دنیا کے پڑے ہیں، انہاں کے پاس میں۔ اور اس کے ساتھ میں لکی نمبرز، یہاں پہ لوگ نمبرز کو زیادہ مانتے، اور ورک کلچر بہت زیادہ ڈسپلن میں ہے، ورک کلچر ان لوگوں کا یہاں پہ۔